gefa þarf eftir áform um mikla afkomu ríkissjóðs segir fjármálaráðherra sem ætlar að leggja til breytingar á fjármálastefnunni fyrir Alþingi fjörutíu milljörðum munar á nýjustu spá og áætlun tilkynnti í morgun að hún ætlaði að segja af sér sem formaður breska Íhaldsflokksins en hún gegnir embætti forsætisráðherra uns eftirmaður hennar hefur verið kjörinn Icelandair þarf að fella niður ríflega tvö hundruð flugferðir frá Keflavíkurflugvelli á tveimur mánuðum vegna

átta þotanna sem fara líklega ekki í loftið fyrr en í haust afstaðan til landtökubyggða Ísraela í Palestínu er stóra brotalínan í afstöðu almennings segir stjórnmálafræðingur í tel Aviv hún hýsir

Lions klúbbinn jóga og samkomur eldri borgara

milljörðum fjármálaráðherra ætlar

fyrir Alþingi bjart var fyrir utan ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu í morgun þar sem ríkisstjórnin sat á löngum fundi þar voru líka þeir alþingismenn í fjárlaganefnd sem sitja í stjórnarflokkunum umræðuefnið var kannski ekki alveg eins bjart en fjármálaráðherra kynnti endurmat áhættuþátta við framkvæmd fjárlaga og greinargerð um afkomu ríkissjóðs á fyrsta fjórðungi ársins á fundinum

að þá kynnti ég áform um að leggja fyrir þingið tillögu um breytingar á fjármálastefnunni þannig að við tökum til endurskoðunar áform okkar um afkomu opinberra fjármála á næstu árum það er einfaldlega þannig að það munar um það bil fjörutíu milljörðum á heildarafkomunni fyrir ríkissjóð á nýjustu hagspánni og þeim sem við áður byggðum á og þetta kallar á viðbrögð við munum þurfa að grípa til ákveðinna ráðstafana og gefa eftir áform um mikla og góða afkomu á ríkissjóði en samt sem áður er stefnt að því að ríkisfjármálin verði

í jafnvægi fjármálaráðherra kynnti fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fimm dögum áður en flugfélagið

fór í þrot í lok mars birti þjóðhagsspá tíunda maí og gerði ráð fyrir núll komma tveggja prósenta samdrætti á árinu en níu ár eru síðan síðast var samdráttur hér í fjármálastefnunni

er ákveðið afkomumarkmið og fjármálaáætlunin þarf að byggja á því áætlunin frá því í mars gerir það ekki miðað við nýjustu spár hagkerfið mun ekki vaxa á þessu ári samkvæmt spám heldur mögulega dragast aðeins saman en síðan

vöxturinn áfram og þannig má segja að að útlitið sé á margan hátt gott við erum að koma úr mjög góðri stöðu og við höfum búið í haginn fyrir þessa breytingu þú leggur þetta fyrir þingið áttu

verði samþykkt núna eða geymist fram á haustið ég held að það muni forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í morgun að hún ætlaði að segja af sér

Íhaldsflokksins sjöunda júní kemur ekki á óvart henni hefur þrisvar mistekist að fá þingið til að samþykkja samning við Evrópusambandið um útgöngu Bretlands úr sambandinu þegar hún reyndi það fyrst beið ríkisstjórnin mesta ósigur í þinginu nokkru sinni

þó tvisvar aftur þegar það gekk ekki reyndi hún viðræður við stjórnarandstöðuna sem fóru út um þúfur tilkynnti fyrr í vikunni að hún ætlaði að koma til móts við kröfur Verkamannaflokksins og reyna í fjórða sinn að koma samningnum í gegnum þingið brast þolinmæði margra

tilkynnti afsögn sína úr ríkisstjórninni og ljóst var að fjarað hefði undan forsætisráðherranum hún gafst svo upp í morgun og lét undan þrýstingi um að segja af sér hefur löngum þótt köld og eiga erfitt með samskipti en undir lok ávarps hennar í morgun lá við að hún beygði af

undir lok ávarps hennar í morgun lá við að hún beygði af

það er varla hægt annað en að kenna í brjósti um

hver verða eftirmæli eins og staðan er núna hún hafi verið rangur maður á röngum tíma og engan veginn ráðið við verkefnið

hún gerði þau reginmistök að boða til kosninga og glata meirihluta Íhaldsflokksins í neðri

sagt um hana að hún sé

konungur með öfugum formerkjum allt sem hann snerti varð að gulli allt sem hún hefur snert hefur

molnað og hrunið hvort hún fái þann dóm að

verða versti forsætisráðherra Bretlands á síðari tímum veltur á því

honum eða henni tekst

um þá tvo Verði Johnson annar þeirra er mjög líklegt að hann verði næsti leiðtogi Íhaldsflokksins og forsætisráðherra því hann nýtur vinsælda bresk stjórnmál hafa verið í frysti frá þjóðaratkvæðagreiðslunni

Icelandair þarf að endurskipuleggja leiðakerfi sitt í þriðja sinn vegna MAX átta sem taka ekki á flug fyrr en í haust í fyrsta lagi fella þarf niður tvö hundruð flugferðir frá Keflavík á tveimur mánuðum ekki liggur enn fyrir

átta þoturnar geta haldið aftur upp í háloftin en þær voru kyrrsettar eftir tvö mannskæð flugslys bandarísk flugfélög binda vonir við að Max átta vélarnar fái

að fljúga að nýju í síðasta lagi um miðjan ágúst Icelandair hafði reiknað með níu

átta þotum um miðjan júlí starfsfólk flugfélagsins er nú að endurskipuleggja leiðakerfið og hafa samband við farþega sem eiga bókuð flug sem raskast það liggur ekki fyrir

hvað þetta hefur áhrif á marga farþega flestar ferðir sem falla niður eru til Evrópu þetta eru ríflega tvö hundruð brottfarir frá Keflavík sem við erum að taka út núna við þessa breytingu flugfélaginu er skylt að koma farþegum sem eiga bókuð flug á áfangastað ef ekki með sínum vélum þá með öðrum félögum farþegar eru beðnir um að

með réttu netfangi og símanúmeri og fylgjast með tölvupóstinum því margir hafa fengið meldingu eins og þessa og eru beðnir um að hafa samband við söluskrifstofu í stað MAX átta sem Icelandair hafði fest kaup á hefur félagið gengið frá leigu á fjórum Boeing vélum sem eru stærri en MAX átta þoturnar út september og þannig

að minnka áhrifin enn frekar er það nóg nei þess vegna erum við að taka út nokkur flug og fækka sætum um fimm

prósent þannig við erum ekki alveg að ná að brúa bilið en næstum því hvað er þetta að kosta flugfélagið það liggur ekki alveg fyrir þetta kostar talsvert þetta er bæði kostnaður og tapaðar tekjur og við að sjálfsögðu erum að taka það saman og erum í viðræðum við

við ætlum að fá þetta bætt þetta hlýtur að hlaupa á milljörðum ég ætla ekki

að nefna neinar tölur núna Isavia mátti stöðva

flugvél ALC flugvélaleigunnar og nota hana sem tryggingu fyrir greiðslu þeirra gjalda sem WOW skuldaði þetta er niðurstaða Landsréttar dómstóllinn tók ekki afstöðu til þess

hvort Isavia ætti kröfu á

við Isavia Oddur

segir að úrskurðurinn sé vonbrigði og möguleiki á að óska áfrýjunarleyfis til Hæstaréttar verði skoðaður umræða um þriðja orkupakkann stendur enn á Alþingi þar sem einungis þingmenn Miðflokksins taka þátt

forseti Alþingis biðlaði til þeirra að takmarka ræðuhöld og sagði að frelsi eins mætti ekki vera á kostnað frelsis annars hvort þeir séu ekki tilbúnir nú milli funda hvort þeir geti ekki farið að takmarka ræðuhöld sín eða dregið þannig úr þeim að ljúka megi þessari umræðu og ganga til atkvæða um málið og ljúka því samkvæmt leikreglum lýðræðisins og þingræðisins sem hér gilda að ráði þetta var um klukkan níu í morgun fundur hófst á ný klukkan hálffjögur á samtali Miðflokksmanna um þriðja orkupakkann sem þó lýstu því yfir að þeir væru tilbúnir að taka tillit til óska

forseta Alþingis og stytta andsvör en hve lengi mun umræðan standa enn þannig einfaldast væri ef forseti myndi taka málið af dagskrá tímabundið hleypa öðrum málum inn og taka það síðan aftur á dagskrá

þér það eðlilegt í ljósi þess hve breiður meirihluti er á bak við þetta mál já ég sé engan engan meinbug á því um helmingur Ísraela er ósáttur við stefnu stjórnvalda í Jerúsalem um landtökubyggðir á Vesturbakkanum segir ísraelskur stjórnmálafræðingur sem reglulega mælir afstöðu almennings

þar í landi íbúum hefur fjölgað jafnt og þétt í landtökubyggðum á undanförnum árum og áratugum það er ekki einfalt að útskýra stöðu mála á Vesturbakkanum en byrjum á þessu korti græna línan afmarkar landamæri Ísraels og Palestínu austan hennar er vestur af ánni Jórdan Ísraelsmenn hafa haft tögl og haldir á Vesturbakkanum síðan nítján hundruð sextíu og sjö en á tíunda áratug síðustu aldar með

var samið um yfirráð á svæðum a fara Palestínumenn með fulla stjórn á svæðum b fara Palestínumenn með borgaraleg völd en Ísraelsmenn sjá um öryggismál og á svæðum c ráða Ísraelsmenn og það er einmitt á svæðum c sem landtökubyggðir hafa aðallega verið reistar fyrstu árin eftir nítján hundruð sextíu og sjö bjuggu þar aðeins nokkur þúsund manns núna um sex hundruð þúsund ef austurhluti Jerúsalem er talinn með rauðu línurnar talinn með rauðu línurnar opinber afstaða stjórnvalda í Jerúsalem er að Vesturbakkinn sé umdeilt svæði Sameinuðu þjóðirnar og margir aðrir tala um hernumin svæði stjórnvöld í Ísrael hafa ítrekað verið gagnrýnd

á alþjóðavettvangi fyrir að leyfa landtökubyggðir og það er ekki síður deilt um þær í í Ísrael

fórum til Jerúsalem

yfir á Vesturbakkann til að kynna okkur aðstæður og ekki síður til að ræða við fólk sem stendur og maður finnur svo sannarlega fyrir því þegar maður er

forstjóri Póst og fjarskiptastofnunar segir nánast útilokað að stofnunin hefði getað komið í veg fyrir rekstrarvanda Íslandspósts póst og fjarskiptastofnun hafi ávallt sinnt lögbundnu eftirliti með Íslandspósti eins og greint var frá í fréttum í gær skoðar samgönguráðuneytið nú hvort Póst og fjarskiptastofnun hafi sinnt lögbundnu eftirliti sínu með fjárhagsstöðu Íslandspósts það er mjög mikilvægt að skilja í hverju lögbundið eftirlit felst hvað varðar fjárhag fyrirtækisins það felst annars vegar í því að tryggja að allir landsmenn geti notið póstþjónustu

að hafa eftirlit með því hvernig alþjónustan er fjármögnuð en hún er fjármögnuð í gegnum einkarétt Íslandspósts á því að bera út fimmtíu gramma bréf þetta er andlag eftirlits

okkar við höfum ítarlega fylgst með þessum þáttum í rekstri fyrirtækisins í ljósi þess hvernig rekstrarvandi Íslandspósts sé samsettur telur hann því nánast útilokað að stofnunin hefði getað komið í veg fyrir rekstrarvanda Íslandspósts þrátt fyrir að mikið tap hafi orðið í alþjónustunni hafi stofnunin heldur ekki getað brugðist við því til að mynda vegna þess að stofnunina hafi skort heimildir til að breyta gjaldtöku af þá segir Hrafnkell að Póst og fjarskiptastofnun hafi ekki getað borið ábyrgð á að kanna hvort fyrirtækið var rekstrarhæft áður en hún veitti því rekstrarleyfi við getum ekki borið og berum ekki ábyrgð á heildarafkomu félagsins það verður stjórn og forstjóri að axla ábyrgð á jóga bridds og samkomur eldri borgara eru meðal þess sem flugstöðin á Hólmavík hýsir við erum hérna segir formaður félags eldri borgara í Strandasýslu víða um land eru litlar flugstöðvar sem hafa tapað hlutverki sínu sem slíkar flugstöðin á Hólmavík hefur hins vegar fengið nýtt hlutverk

spilum við og drekkum engin skylda að spila aðalatriðið að hittast og tala saman hvernig hentar flugstöðin í þessa

passlega stór og þægilegt fyrir okkur og sveitarfélagið er búið að laga svolítið til hérna eldri borgarar hafa hist í flugstöðinni í tuttugu ár í samkomulagi við Isavia en síðan sveitarfélagið eignaðist stöðina í vetur hefur hún fengið fjölbreyttara hlutverk hér

er tafl og Lionsklúbburinn eldri borgarar eru hérna og

sem ég rek hérna á Hólmavík þá kennir Esther jóga í stöðinni skemmtilegt að þessi fjölbreytta jákvæða starfsemi sé hérna saman að gera ólíka hluti en

bættu lífi og hag fólksins í þorpinu og hafa eitthvað skemmtilegt að gera svo er það bekkurinn sólarmegin einhver sagði að þetta væri

er það rétt nei nei nei það er ekkert saman á Austurvelli í dag til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum þetta er fjórtánda

hér á landi en í annað sinn sem það er hluti af samræmdu alþjóðlegu verkfalli gengið var frá Hallgrímskirkju

Austurvöll þar sem var útifundur og tónleikar mótmælin eru að fyrirmynd hinnar sænsku

neyðarástand við viljum loforð og og treysta á að auknu fjármagni verði veitt í aðgerðir gegn breytingum á loftslaginu en af hverju mættu ungmennin á Austurvöll af því að hlýnun jarðar er ömurleg og við mótmælum mótmælum mesta vandamálið sem

kemur okkur öllum við og mun hafa áhrif á alla á jörðinni því við viljum eiga góða framtíð og ég vil eiga náttúru góðan mat

næsta kynslóð hafi það sama í kvöld halda samtökin

stelpur rokka styrktartónleika í miðbænum til að safna fyrir alþjóðlegum Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er á staðnum já hér er verið að undirbúa kvöldið og hjá mér er Áslaug

koma hingað hundruð ungmenni og koma frá tíu mismunandi Evrópulöndum breytileg átt gola eða kaldi bjartviðri og víða léttskýjað einkum norðan og

ráð fyrir síðdegisskúrum á Suðurlandi hiti verður á bilinu átta til fjórtán stig við austurströndina en hlýjast vestan

til Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir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

framkvæmdastjóri k s í hefur vísað ummælum Björgvins Stefánssonar leikmanns karlaliðs k r í fótbolta til

Björgvin gæti átt yfir höfði sér leikbann vegna kynþáttafordóma

Martin og Íslandsmeistarar Vals í fótbolta karla hafa komist að samkomulagi um starfslok það hefur allt gengið á afturfótunum hjá Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur á mótaröðinni í golfi fyrstu tvo keppnisdagana Ólafía komst ekki í gegnum niðurskurð mótsins gefa þarf eftir áform um mikla afkomu ríkissjóðs segir fjármálaráðherra sem ætlar að leggja til breytingar á fjármálastefnunni fyrir Alþingi fjörutíu milljörðum munar á nýjustu spá og áætlun tilkynnti í morgun að hún ætlaði að segja af sér sem formaður breska Íhaldsflokksins en hún gegnir embætti forsætisráðherra uns eftirmaður hennar hefur verið kjörinn Icelandair þarf að fella niður ríflega tvö hundruð flugferðir frá Keflavíkurflugvelli á tveimur mánuðum vegna MAX átta þotanna sem fara líklega ekki í loftið fyrr en í haust afstaðan til landtökubyggða Ísraela í Palestínu er stóra brotalínan í afstöðu almennings segir stjórnmálafræðingur í tel Aviv hún hýsir Lions klúbbinn jóga og samkomur eldri borgara þessum fréttatíma er þar með lokið og komið að íþróttum og veðri

í útvarpinu klukkan tíu í kvöld